Äj muspapä't que ijtyajuuuu este nä'pänta'p jejtzyetä näjma näjmayajpa nä'pänta'p, est ispäkpatät äj onte'ojmä wetzek, ke nyäjmayajpapä este castellano'ojmä camarón y ya tejene pues este äj onte'ojmä nta't muspaa est mas est de eyata'mpä animalti nyäyi, yänhpä musapyat yanhpä jejtzye castellano'ojmä nyäjmayajpapä ballena, nyäjmayajpapä foca, nyäjmayajpapä delfin, nyäjmayajpapä tiburon, este nyäjmayajpapä este le le leon de mar, elefante de mar, jejtzyeta'mpäti <hesitation> nkomuspapät este por que tambien ijtyaju yänhpä yänhpä jo'nyuneta'p, jejtzye nä'pänta'p tambien, pero pues jete' nta completamente nä'ojmä ijtyaju, pero ijtyajupä nä'ojmä jete ntzajma <hesitation> na'at yänhpä ntzamupä jet'tyi't mas ispäjkyajpa, eyata'mpä nta't ispäjkyajpa.